Ilgwe ɗe pa wo ni go ka̱ mbala̱n wo ase go wato go ilgwe sa̱ taɓe dla̱mti ko kuma ilgwe a mbala̱n se ten dla̱mti yek a yeni go lallai giɓa̱n go yek ɗe, dlot mbadli ka̱ yil wugo gon wo ka̱ nima pa̱lti wul suk mbala̱n kume ka̱ da̱m ɗe ma̱n dlanti go to mbala̱n a kulak so ama bal ilgwe ɗe pa wo ni go yek ɗe ki wo ka̱ da̱m ɗe ma̱n dlot mbadl wu a zik ang ilgwe a yisi go yek ɗe kume a ɓa pa̱l wul go, asa̱ wulla̱n ɗe to wani rika dlot mbadl na̱ ilgwe ɗe pa ka̱ na pa̱lti wu palli hankali palli hankali ten a̱a̱ ilgwe ɗe pa ka̱ na palti wu to hal kume ka̱ kop ilgwe ɗe pa wo mbala̱n na dla̱mti wu gu mus ilgwe mbala̱n hwik go ɓo dla̱li ta̱k ɓo yeni pa kum ɗe a zik ang ko kuma a ɗa ga̱k ten ilgwe ɗe pa wo ka̱ na pa̱lti wu yek a̱a̱ a pa wo ka̱ pal teɗi aka̱ pa̱li ama be we sa̱ wul ke ko dlantika̱n ka̱ na dlanti wani dlo mbadli wani dlo mbali yek ka̱ ɓa kumi go wule wutu ka̱n sa̱ nikma mba̱lti shotti gaa to ka ka ka mbi riba ga̱ wa gwa so ama sa̱ nikma wulte dlo mbadli to a pa ka̱ ɓo da̱m ciwu aka̱ dlo mbadli taimaka ni ka̱ rayuwa iˈe ta̱s hwi ɗe ta dlo mbadli a dlo mbadli yek a yeni go dlot mbadl ka̱ laki yek hal a nima kumti ta̱nti da̱mti na̱k nik ni ga̱n mus ilgwe ba pa̱li go a giɓi ɗe dlot mbadl ka̱ɗe ko yekke kume ka̱ da̱m ɗe ma̱n dlot mbadl go ka yeni wo ko yekke mago pa̱l dli wi ten kangwe ɗe p wo ka̱ lami wu ma̱lgo wo sa̱ wulti ɗe ta̱s dlo mbadli ata̱ wule ta dlo so aka̱ yeni wo tet ka̱ ka̱li ili lak da̱mit ɗe damuwa wi to ilgwe sa̱ na lamti malni go yek ɗe ta̱n da̱ma̱n ɗe ma̱ dlot mbadli. Kume hal mbala̱n wulke dlo mbadl go be we na̱k kaŋ ta̱ lami ɗe ta̱s a̱a̱ kwas asa̱n gwa so ama ta̱ na lamti ta̱k da̱m ɗe hwa mbala̱nka̱n, so sa̱ hwi ɗe ta dlo madli yek a yeni go dlot mbadl ni hwaɓi yek laki ye a na a̱a̱ da̱mti gi hwaɓi to ta̱ nya zini ang.